كيف تعتقد أن أصدقاءك سيصفونك للآخرين؟ أعتقد رفاقي راح يصفوني بـ الجاد أحيانًا، بس في نفس الوقت مرتاح ومريح في التعامل يحبوا يثقوا فيني لأنني صريح وما أحب أكون معقد كمان يمكن يقولوا إني دايمًا موجود لهم وقت الحاجة